﻿to nan dala menyi cattmenyita na lahaɗa nan dalau gitta nan dalau a binci kice kice kalakala ne nan dala wada kaɓir badi nasha natika wada na walana gishayi na hadena shayi kama ɗara nalasina haɗena shayi kama ɗara kuma to ance na lawala gita bataba na la sakaye na sakaye nalabarana tina abin ci segi abinci nawalika gi abinci kasna abinci abinch mamana kalo zab-zab karna lomana mamana al kasna madubu belu kaɗari baɗu alkasna madubi waɗi to kamen waɗi bai nan nago dukau to semiya to ah dafnau janenau coke ah janenau maltina ah donena coke ah jane na madara ah nan dala bai semiya miya kala jane to kama miya jane nadai amma nandala kokbai nan dala madarabai to semiya koma miya barnau to shindu muwala tumu to semi walu muwalatumu giba ƙwaca ta indomie kowani kice ƙwai kice shayi barno ah naina hada wada. ﻿to komiya madai barna nan dalau kamen wa dibai to wane kala ina miya kahada miya barno dinakan nandala kamen waɗibai to bamatsala semiya to ance hindu muwala tumu Gila cuta menyi ko mamiya madai barno to hindu semu walanka gibau tutya waɗa aiwaɗa ai doya aye ƙwa cada catta dai duk dai memmandi kadala abi aa kai to kasno dinama nandalau to miya kan dalau gittama barno nandala kara miya madai nala dina to karenwa dibai kasni sena hindu nama gika najane ka doya ane koi se miya to janenau wane janenau janena coke baraƃa nala dina to ah nananka ƙwa yinbai to ah ƙwayi nkan ai walu mana mala waka ai to shin da mutrala tumu to kamen ai to shin da mutrala tumu to kamen wa ɗibai semu walu gini to semiya gini to muwalan to ai kamen waɗibai to semiya ah canta kabir baɗi namaya can ta dai kabir baɗi nala ɗina waɗa can dai kabir baɗi nala dina wada can shayi catta mimadai giddai men mandinawa kaw nala dina ka men waɗi bai nakan nara ayi ta mem bai to wane hindu muwa latumu to walumana to ah kamen shikenan.